عشان تحضر كوب جهوة مميز، أول شي تحط ملعجة جهوة في الفلتر وكأنك تحضر سحر، وبعدين تغلي الموية وتصبها فوج الجهوة وتتركها تنجع لمدة دجيجتين، وكأنك تستنى المفاجأة، بعدين تصب الجهوة في الكوب وتضيف سكر أو حليب حسب ذوجك، وتستمتع بكوب الجهوة وكأنك في أفخم مجهى.